Mun a jël yoon wu baax. Paraa yi. Paraa yi si boppam dafa war a jub. Wayjuur si boppam moo war a jub, mun naa jubbanteek doomam yi jël yoon bu baax, te wayjuur warta noppi, warta seetaan. Sa doom boo buggee <hesitation> soo buggee mu jël yoon bu baax, bët bu yàlla sàkk deŋ koo tegal, nga ni ko lii mooy yoon bu baax bi, lii mooy yoon bu bon. Su naroon a dëng nga ni ko déedéet du nii de nii la doo noppi. Moo tax ñu ne waajur du noppi. Soo noppee rekk yàqu-yàqu da dee am, te boo seetaanee mu upp. Gis rekk teg ko sa bot, nga xam ne lii baaxul nga di ko seetaan la way. Ba kañ? Bon du ko man a bàyyi de, te yow yaa ko jur. Balaa <hesitation> xelam di mukalaf comme yow, yow yaa ko waroon a xelal. Xel bi fim ne nii tolluwul xelu xale, xeli xale tolluwut. Fim ne nii, lu mu daj ci yu bari lii baax na lii baaxul. Yaw mi ko jur yaw yaa ko war a wax ni lii moo baax, lii moo baaxul; yoon bii nga war jël, yoon bii nga warta jël. Yow waajuur si boppam yow loolu nga ko warlool be mu <hesitation> age yoo xam ni fum ne rekk xelem mukalaf na. Bu demee ba xelem mukalaf, fum tollu nii, moom si boppom xam na lu mooy def; xam na dee, xam na dundu. Xam na li si gannaaw dee. Fum ne nii xelem may na ko loolu yépp. Fum ne nii mun nga ko bàyyi mu jël. Fum ne nii sa wàll wàcc na daal, yaw mii sa waajur, sa wàll wàcc na si moom. Waaw ñun lool lañ xam.